Ma tiiä küll, et sjoo om ainukõnõ asi, mis üldse vanaimäst alles oll', agaq… Lihtsalt taa oll' nii kole, et ma pidi taa vasta põrmandut viskama. Ma es suudaq hinnäst tagasi hoitaq. Füüsiliselt lihtsalt es suudaq.